Kori langari'ra ira'i sa'te kuka remari wanura dafingkatu aku <noise> dawei kori langari'ra ira nugu nina narei esi datagi dafilik langari'ra woi sa roti jat'tei naitei le naile nabu'a woi'a raca te newoi sa roti jat'tei, damuli lau damaton dasingler bai'ra, dasingelar bai'ra bua tutu baira imasak datagi dabail lusuna, lusun'ia i'ira ni lusun ia ni lusun <hesitation> mafun nai walu a dadi dasingelar baira abi'i sa'te dasingelar langari'ra walu, dasingelar langari'ra bua le bai tu langari'i sa'te dataru i'wa lusun sa'te. Dataru wa damaton da tutu, datutu datutu datutu tutu langari tura bai isa'te nancur ababis. Dadi ni wei-weira ira miliau o'ca, mancia nari'a reira wida daka langari kori'i daruk tei, daruk tei'ira i'rira mancia inai dawosa daratan damian nai ria, me mancia wanura fun ira ale daka i'loka. Dodan sa nugu nina natgi nafilik ni langari woi ratu roti seri, nafilik ni langari in'nai nawei-nawei ni kori langari ira nodi lau nawadar bua olara fandia mo nugu baba sa'te namuli lamai moti. <noise> sampi rei fandia nasou'i abis nugu nina sa'ta natagi'i, inai tompat mimian'a tei natagi namuli fandia mo nugu baba sa'ta namaton natutu'i langari isa'te wida lena, natutu nai naka'i tora mbail le sa sa nai ruma nai tei nekun tora'i langari i'mo na natutu'i natutu wa bua na nisuat tu ni ar gala'ca namaton naka naka naka naka fandia ulat tei nugu nina natagi naratan le nakutan nai nugu baba <noise> i'ga la lira, nugu baba nakuk'o to nugu nabail loka le bubail fang'a naitei le kekun tola'ia langari iwa le kututu ku ka tura nugu suat, nugu nina nakuk'o doo kuta kufilik nulangari'i mari nai'a kututu wa nai kei nugu'a <hesitation> i'otaka ni'a kori langari nai ku fingkatu'i ma dutu'i nai ga wa to num mana ira. nakuk nai, kuruk tei sei nasulak kau daru buara-buara mana sa fand ira ma daru munik i'sebi daru kau bua i'nai'a mancia dasaka womari matadia dedekun ni ira, fanda loka ira kila kadagi bail <hesitation> filik nugu langarir'a, kila <hesitation> salahu si dawosa nata geser le kumau kututu langari'i nai kufingkatu'a nugu iotak'a lira me ga'i fandia loka ira tawei magei woun, dadi kila ira nai te nai tei ira dagi bail nugu'a woun iwa nini sa sa nai ruma naitei liwa iotak ia <hesitation> ra ira mancia- mancia dawosa nawata tafingkatu'i sa sa tei le. Dagi bail'a langarira woun loka le tatutu nikori o'ca tafingkatu'i